فيه طفل قبل كدا اكتشف باب في غرفته مكانش موجود قبل كدا، عمل إيه؟ الأول استغرب جدا وحاول انه يشوف الباب دا طب بيتفتح منين من أنهي زاويه في الدولاب، من تحت ولا فيه حاجه لازم احركها عشان اعرف افتح الباب دا الأول طبعا خاف ان هو يقول لأهله عشان خايف ليكون فيه حاجه هو مينفعش يشوفها فيها فأهله يمنعوه ان هو يفتح الباب وهكذا فهو عمل ايه؟ هو استني لغاية بليل خالص لحد ما هما ناموا بعد كدا حاول ان هو يفتح الباب، فتح الباب فعلا ولقي انوار كدا بسيطه وهاديه بس كان مبسوط بيها والأجواء يعني كانت مبهجه وكدا وبعد كدا لقي كدا جنية صغيرة بس طيبه مش شريرة قعدت تتعرف عليه، هما الأتنين اتعرفوا علي بعض وقالتله ان هي بتعرف تعمل حاجات مثلا سحرية وخلته يمسك العصا السحرية بتاعتها ويعمل شوية شقلبظات كدا وحاجات كان نفسه يعملها وبعد كدا ركبوا سجادة علاء الدين وقعدوا يطيروا شوية في الجو، بعد كدا خلته غير مرئي فعرف يعمل حاجات وهو مش مكشوف، بعد كدا اتعرف عليهم وبقوا اصحاب وكل فترة بيعملوا مغامرات سوا.